भारतू खऊ दुनियाओ चियकू विविध आइ फेमस मेसे एध तौ। हुजु आणे तंग मसालउ तंगे स्वदु तांगेस दुनिय बृ फेमस तोष। आइ किशंग खिमा होजो चियकू पहिले ता मसाला छ छ इस्तेमाल लंय्या जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, हींग, लौंग, दाल चीनी, इलायची ह्जेके चीजे किशंग हुजु मसालउ रूपो इस्तेमाल लंय्या। आइ हुज्वा रोटे, राल ह्जेके चीजे, दाले चीज बोडी जज्या। आइ किशंग खेते ता हुजुगो ले चा बोडी तुंगज्या। आइ मीठाइयैन पू लड्डू, बेसणु बर्फी, काजु कतली, रसोगुला, गुलाब जामुन, मोती चूर्र, खीर, सेवैय्या, ह्जेके चीजे आम तौ। आइ तुंगमो चाउ अलावा किशंग द्वा छाछ तौ, आम पन्ना तौ, बोटह तौ हताउ लस्सी ले लोच्य।